איך ארבעט מיט קינדער, כ'האב זייער שטארק ליב צו ארבעטן מיט קינדער, כ'האב א באנטש פון עקספיריענס פון ארבעטן מיט קינדער. זיי זענען זייער זיס און זיי זענען נאך זייער תמימות'דיג, און זיי זאגן, זיי טוהען די קיוטעסט זאכן און איך האב ליב צו ארבעטן מיט זיי